رح ارجع أأكد عليك إني مو بختار بين الفن، لأني ماني فنانة. أني دكتورة رح اختار اكون دكتورة أو عالمة، طبيبة أو scientist أو هذيك الشغلات اللي عن جد تسوي علامة mark بالتاريخ. وايد ينشغل بالي أني يوم <hesitation> اموت أو اتوفى، العالم ما انساني.